इंडोनेशिया। हैसर सुधा "सलाम" मनान अस्तां जेतुं लोक एका मेका मेळयत काय कर्तात जशें आमी मुसलमानच्या भीतूं बग्तांव, बतिक मनान एक प्रकाराचे कपडे अस्तात जें ते लोक नेस्तात, "गोटोंग रॉयोंग" (सामुदायिक सहकार्य अस्तां), "मकान बर्लेसे" (सामुदायिक जेवण अस्तां) "टामु" (म्हणजे ते सायर्यंग मन्तात) "अदात" (परंपरागत नियम असतात) "लोम्पट बातू" (दगड उडप चालपटया व्यापुन शोध काढाप)।